Mbaya kekanen pilane tuah sadap paea taan wewean kekanen tare tuba lo tu mea loit tei patelesen pati puu nte wian numah ka apa tamea te wiang se ketana sa wewean daren gedi ta tumipu tela rua ngatempok toro moosi wontah ndei patelesen siwon pila nea tumisen woku toro ka apa tu luan teh ta tanu teu kumaan nitu pila ne tuah ka sedap